البابور هذاك كان كبير بزاف، والناس كامل دارت بيه باش تعرف واش كاين، دخلو الغطاصين واكتشفو بلي فيه كنوز كبيرة و اداو هاذوك الكنوز و صرفو هاذوك ادراهم.